ऑकटोपस यु एक समुद्री जीव च, जु कि समुद्र की गहराईयो मा रंन्दु और सुबह शाम का समय पर भोजन की तलाश मा समुद्र का ऊपरी हिस्सा पर ओंदु। दुनिया मा औक्टोपस की लगभग तीन सौ सी ज्यादा प्रजाति छन। और ये दुनिया का हर महासागर मा जीवन यापन करदिन भारत मा औक्टोपस ते अष्टबाहु का नौ सी जाणे जांदू।